Deeƴere jaati yo haala non non. So a deƴƴike fuu dañan ko holli. Yo jaabi non saatu. Sabi won wakkatiiji ana ngara e wakkatiiji, deƴƴinaade ɓuri moƴƴude. Faa heɓa jaaboo kulle yogaaji. <hesitation> A tawan sifagol muuɗun bonande ɓeydata.